Ha men kiyishni yoqtiradigan kiyimni o'ziga xos uslubi bu oddiylik. Men judayam oddiylikni yaxshi ko'raman va har kuni ishga ham o'qishga ham oddiy ya'ni judayam o'zimga qulay kiyimlarni kiyib yurishni yaxshi ko'raman. Bu menga o'zimga komfort his qilishga yordam beradi.